Chasen chunda tu thiyela nda taxi <hesitation> chri chujni o chri ng'e ku x'e ngunia nditun tsagatheba chujni thiye si a se'a chu chri nguji chujni o nguji chujni singa nth'ia o nguji ku singa nth'ia e tsan tsi niala nithu tsanga theba ora jna'ni ixina xi gundanixra gu thjeba uchiga sineaba o bien nthia xraku xra ku tigre o jna' xrakjan' ge nthia' kuna thiye xrithjeba ng'e ng'esine ba r'ueba je' nda nexin xi xrigu ko konthakjan ra na kobun zo zorrillo ko komiscle ke guya na nixin nch'i thiye xiba xritheba ng'e sine ba ndo nisu ng'e ng'e bithese gua ru eban je nda na thi keta xeba thjeba ng'e neba.